Bueno pues nica nenchecasi in gripa pues non ne checasi chopo in toto qui pues ticua sepastilla pero ves a te checasi in toto qui pues tlalilia in tomate icon san puedo de non motlalilia se doctor pues amo cani de niquishmati doctor te tlalilia san tomate asta ni de te san de nochi de icon motlalilia se total non de che casi in totonkin ipan cate más topan no papan non te quite melacuatl ya in cuclan icon ma cucua ano quishmsti in doctor san pastilla o san lleno san cuatepsca de icon pero ahorita pues amo she quishmsti se doctor Niñoa versa in pipiltontsitsin ashan nipactoa icon de san de omo pactiaya non de casera non de pastilla se tomate tlaliaba yeka nechpanaruaya san icon amo cosa tiaya se doctor san icon se pastilla se tomate tlaliaba san yenon casi amo itla guan non ashan ye guika se doctor melaguack in niños yeka pero ahorita melack antes amitla sam ikom non de catarro techikia non yolmakiaya